मांशांनी आपल्या मनोरंजन खातीर तर काय स्वता:क फिट फवोरपाक खातीर खेल निर्माण केले जे आता राष्ट्र स्तरा चेयर सुधा खेइतात। जेतुरले थोड़े खेल मुतल्यार क्रिकेट, फुटबॉल, कब्बड़ी, खो खो, कुश्ती, रेस्टलिंग। सेपक टाक्रो, हॉकी, हडल रेस, रनिंग, रिले, चेस, बाईक राईडिंग, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, शूटिंग, स्वीमिंग, आनी खूप।